नॉर्वे की पाक शैली देखी जाए तो, वहां के लोग समुद्री भोजन खाना बहुत पसंद करते हैं, और खाना में सॉस की मात्रा ज्यादा रहती है। इसके अलावा, कुरकुरा टाइप की सामग्री खाना भी पसंद करते हैं। पानी के आसपास के जो इलाके हैं, वे बहुत सुंदर हैं। और वहां के घर आमतौर पर कोने की ओर बने होते हैं।